أنا نفظل نخدم خمس أيام بالأسبوع لمده ثلاث ساعات بي أنا لا اااا يوما واحد في الأسبوع لمده خمستاش ساعه ليه يعسر عليا ما ينجمش خمستاش ساعه لا ياسر بصراحه خليني خمسه أيام و فيهااااا ألف بركه.